איך ניץ קענאולע אויל געווענליך צו קאכן. און נאך דעם נוץ איך אליוו אויל, אליוו אויל געווענליך נוץ איך פאר א סאלאט. פ- נישט צום קאכן. נאך דעם נוץ איך קאקאנאט אויל, מער א מאל, א מאל, מער פאר העלטי עסן. און <hesitation> אוואקאדא אויל קויף איך אויך א מאל. ס- אפאר מאל איז עס ביליגער, דעמאלץ קויף איך אוואקאדא אויל.